Po nata pene, pane tete nu, ene to vets voa nuveni a moni rova kora tsa va iso upas ane. Moni rava kora tsa en ka ene pene pa inu. Moni rova kora, tsa von kaene pene pa peret. Moni rova kora tsa von kaene pene pa spon, moni rova kora tsa von kae ne pene pa saspen, moni rova kora, tsa von kae ne pene pa ketor, moni rova kora, tsa gono kae ne pene, pa aran va situa, moni rova kora tsa gono kae ne pene pa kain tsne kita tsiako. Voa veni, pa naba o pauna, heba o kokou, naba tapiok, neba o mu. Ma ar veri tsene kakaraus kas na. Sova, moni rova kora, tsa ras ene ma, pa ma ar veri ovia rova kora.